Ndiaa taja tiivili kua'a jiaa nde'ekaxi xe'exii in lugar te tniinxi in ramita tee xiikoonunxi in rama in ramani xiikaxi te daava'axi nidoxi nyuuka ja ku ve'exi nyuuka tee nyuuka ndeeku taa horre kaaku da'axi nyuuka xeeni janda'avi inxi tenyuuka xiikoo da'axi.